Kari foloo; kari fulanjaŋo. kari sabanjaŋo, kari naaninjaŋo, kari luulunjaŋo, kari wooronjaŋo, kari woorowulanjaŋo, kari seyinjaŋo, kari konontonjaŋo, kari tanjaŋo, kari taŋ niŋ kilinjaŋo, kari taŋ niŋ fulanjaŋo